Pa megu la nievi es silenciu. Es la pas assoluta porque es comu l'assencia del son. I essi acalogu, essa tranquileza es lo que más valoreu ena vida. Assinque si no nieva paquí, alo menus una ves al añu, aballu pandi aiga nievi pa camineal o esquial i echal unus díinas. Porque tamién la pueis desfrutal en esquiandu, que es tolo contrariu al atranquiju, peru essi sentil la ligerés del'airi hormi abaxas pal valli... chacha, qué ganitas!